Akpen ka ojiwi oji ka ham oyinni bẹ onnon ojiwi emanna, osidik si sori osot orowi akpe kk igbinokpaabyi bi mo rek, mbani da mọkọ obeni mo oyabinn, mo biro rowi akpen aden sa ibinokpaabyi bẹ mo rok, ara onnon keh ko oranng ka eden, akanne, machira ika-ka i baak-a, akpen ka ojiwi ọji be bara awon ttam bi ara ka aden ara ọyọk da oyok ohowa ki ikam ahami da akẹn-ẹ da akoma arok ttara ohonn cha dok arok k'ohohm danni, yan kama arok thare anonn chadok arok m'ewontam dani ayi cha aka kannan, ayi wo aki odik okakka asi ma a-wo doma, mada awa kokowi ara iba sa ibinokpaabyi okamo onnang, oban bi ahama ettem okka-ka atzut omanna annon kẹ hẹ kwu, akpen okka-ka ga ham ada di asowa ka-akpawa ara da oyok ome ma Ara bi oyok oho ki ikam akan nẹ oyok ayin ki eyan ara da onnon ara ikam ki ohohm owuri bi ma ephypum mada aya kko-ko bẹ ottoku atzima acha mada awa ko-kpo abgubua bẹ kẹ ekpa osima ewa, isom sa bẹ, be ka aham, akpen oka-ka oda macha onnon okiodik na ora ma awo ttan biphyit osi, iki ba bi nnkani ayok-a, iki ba bi nkara bẹ, iba kpanannkpa si ibinokpaabyi okom onnang ohohm, abgubha ottokt kpanannkpa onnang n kama ttara ayok-a ivo da mẹ man biphyit